अगर हमसे कउनो कैफे में केहू के ऊपर कॉफी गिर जाई। ता जब हम ओकरा तुरन्त विनम्रता से आदरपूर्वक माफी मांगब अपने कॉफी गिरावे के काम खातिर और ओका तुरन्त नैपकिन निकाल के देब या फिर ओका तुरन्त कपड़ा से पोछे के सलाह देब। काहे से कि कॉफी के दाग कपड़ा पर बहुत जल्दी पड़ जाला और जल्दी ना छुटेला और ई सब हमार गलती के वजह से भइल हवे ई बात खातिर माफी मांगब।